معنديش اي مشكلة مع اسمي في ناس مبحتبش اسمائها فبتروح تغيرها في السجل المدني عادي جدن بتبا عايزة اسم أفضل شايفه أن الاسم دا مش احسن حاجه بنسبالها ف بنسبالي مش مشكله ولا معضله أنا أفضل بنفس الاسم يعني أتمنى كل الناس سعيدة باسمها